No kuugal am wontiri, mi walaa keerol no mi huwirta. <hesitation> Awaaji ɗi mi huwirta, sabu wonnde sarde nden e mi huwa awaaji tati, awaaji jowi, <hesitation> awaaji joweenayi, wonnde sarde nden maa haa heewta sappo <hesitation> e mi huwa. Wonnde nyalnde nden kadi waray walaa ngal kuway-mi, mi njooɗoo tan mi siwtoo, walla mi waɗa goɗɗi - goɗɗi haaje-- goɗɗi haajeeji ɗin. So ammaa ni ko famɗi woni awaaji tati to haa kuugal ngal e ngal woodi